Ngokiet ko tyony ne- ne loku ako tarityet, ot ingokiet ne tai kong'en kone ko neech pendo ak ko konech maaik, ako ng'okchanitok, ko- kong'en chito nepo, ako konin. teretii, ng'ong'et nini, ng'ialde inyoru rapinik, ipial tukuk ap imbar ndekemishe pi paishe, kora ipe kong'et ilipane rapinik ap sukul, ako ng'okiet netai kong'am amu ingen ko ame <hesitation> ameiin susweek ak kekochini pandek. akoe pek, ang kikachi ng'wam chotok ikere koetu ko araka akolak araka, akolak, korook koshep, koshepe keny petushek tiptem ak aenge, korok ko eeng' ak komngen koriip lakok chiik, ngo riip lakok chiik ko mamii kiy netwae, ama ak kong'en ko konyit lakook chiik, ako akoripe kora manyokonam chepsireret ii, ng'oro komii oleloko ko- <hesitation> korireee ako akomweyo chilchilik kochut kochut tumto ata kochut oleka oletek oleetupot kole, korok korok kotaret in eng' oratinwek chechang.